الصراحة ما أتابع أخبار كثيرة، بس لو تابعت أغلبها أتابعها فى وسي <hesitation> وسائل التواصل الإجتماعي مثل إنستجرام، توير، فيسبوك، هذا الشيء سريع وسهل، بس إذا كان الموضوع مهم أوجات أكون مع العائلة وأشوف الأخبار في التلفزيون، بس صراحة ما أحب الأخبار كثير و ما أتابعها، ولذلك ممكن إن انا أشوفها على السوشيال ميديا فجط.